Ман бештар дӯст медорам, ки аз рӯйи дастурамали шинос хӯрок тайёр кунам, зеро натиҷаи онро медонам ва итминон дорам, ки хуб мешавад. Гарчанде, ки омӯхтани дастурамалҳои нав шавқовар аст, вале ман дар хӯрокпазӣ бештар амният ва муваффақиятро меписандам.